Por ejemplo naꞌ c̲h̲uꞌnnbeyná yag yan, yag zed, yag yu, yag ptoꞌts ic̲h̲ë guꞌn nak yag ngin, ic̲h̲ë yag pirul, yag limn, gunu nakla guꞌn nex.